إمتلاك طاهي شخصي لأن الأكل الكويس مهم چدا يعني و طاهي يعرف يطبخ أكلات متنوعه يسويلي وچبات صحيه و لذيذه بيكون عندي خيارا كثيره و أستمتع بالوچبات بدون سايق السايق زين بس الأكل أهم بالنسبه ليا.